Apa perbedaanna tu bune sibawa bine. apa dipake tu joinda dan iyana itu mabukku tenggeng ke denna biasa na pake mannasu wae, nasu kende buda, nasu bole, <hesitation> <hesitation> wai nasu to wai biasa to eki kuring pake nasu nasu kapurung. Nasu rutan nasu bete nakke pake biasa itu pake kaju nasui waiki atau nasuk kande bubu to iyacakekang biasa hamma. bikurin waktu niasa dipake tu banua to nasu nasu bobo, nasu bete, abistu biasa di pake kede karena ambiku biasa di pake mebbu manu masemaru anu manasu karena itu komporo yang ni laka lakai manasu juku, malaka laka ini ulunna apinna ke wai anu to <hesitation> kurin karena anu dipake biasa di kompor istu e